Ман ба супермаркет рафтам ва харид кардам. Вақти пардохт фаҳмидам, ки ҳамёнамро фаромӯш кардаам. Ман ба фурӯшанда гуфтам, ки бубахшед, ман ҳамёнамро хона фаромӯш кардам, метавонам зуд биёрам? Ӯ розӣ шуд ва ман бо шитоб ба хона рафтам.